मु जर्मे धेगी नमाइ ठुली हुनासम्म मेरा घर <hesitation> पाँच किसिमका जनावर पाल्या छ्या घरपालुवा । तामी <hesitation> बिल्ला कुगुर गाइ भुइसा बाख्रा छ्या । मु नान्नान्गी हुनासम्म तनी पन्ध्र सोह्र बर्षै हुनासम्म घरम्बा तनी जनावर छ्या । <hesitation> बिल्ला रे कुगुर त मु पान दश वर्षगी हुनेबेलासम्म पाल्याछ्या घरम्बा । एग न एग छनाइ हुनिछ्यो । एक मरिन्झाइ अर्खो लै ल्याउन्या छ्या घरा हुन्या । घर रेखदेख अद्दो भन्ने छ्या । भोटे कुगुर छ्यो मेरा घर अब बिल्लो लै खैरो खैरो रङगो बिल्लो छ्यो । एग बिल्लो मर्यो रे पछि दोस्स्या सेतो बिल्लो लै ल्याया हो । पछि मु नमाइ चौद पन्ध्र वर्ष हुने बेलागी सम्म <hesitation> मेरा घर बाख्रा छ्या गाइ छ्या । भुइसा छ्या । <hesitation> दश वटा बाख्रा छ्या । कइल काइ स्कुल है आएपछि शनिबार पाणीबट बाख्रा चराउन लै झानिछ्या मु । अब दुइ दिन्या गाइ छिन् । वछी दुइ धिनाला भुइसा छ्या । तनी गाइ भुइसागी लागि स्कुलहै आइबन छगाल स्कुल झानेबेला लै घास काटिबन झानिछ्या । बासाइतिग आइबन कइल कैलै गाइ लै हेद्दो पड्डो छ्यो । भैसो त मु हद्द सक्तैन छ्या । भुइसो लात्ती हान्नोछ्यो हेद्दे बेला लै । अब गाइ भुइसा तासा छ्या । अब बाख्रा लै पछी अब मु नमाइ ठुली भएपछी कलेज झाने भएपछि त तनि गाइ बाख्रा सप्पै बेच्चा पण्या हुन् ।